بتمنى أكون قدرت أسافر للأماكن حول العالم، أحب أزور أماكن واجد كتير حول العالم، بدي أشوف أشخاص جديدة أتعرف على ثقافات مختلفة، أجلس مع البعض نتحدث نسوي شوبينج نروح أماكن واجد حلوة.